بصراحة ممش عارفة السؤال صعب يعني شعور عدم حضور الزفاف ممكن ما يكونش سيء واجد يعني وحتى أما حتى الجنازة فا شي خارج عن الإرادة يعني فممكن الموضوع ما بيكون مهم واجد.